ס'זייער וויכטיג אז א מענטש זאל קענען בלייבן שטיל. ווען א מענטש רעדט מיט א אנדערע מענטש איז זייער וויכטיג אז די מענטש זאל קענען אסאך מאל בלייבן שטיל און נישט צוריקענטפערן פאר די אנדערע מענטש אפילו למשל ער ווייסט אז ער איז גערעכט דארף ער נאכאלץ קענען בלייבן שטיל. <hesitation> ס'איז זייער א וויכטיגע זאך.